<hesitation> Gne raha gne karaza ny lokon'ny volo koa zashy izy io da maromaro avao koa kah, <hesitation> mety ahitata agny ame dimy amby efapolo na dimapolo agny zashy karaza ny lokon'ny volon'olombelo.